D'essu paquí sabemus, de condural las cosas i las perras. Pos ave, pueis mercal a granel, pueis guipal los saldus, pueis hazel ranchu en casa de vès d'ahilal pahuera, pueis gastal agredientis corrientis i tamién condural lo que sobra i no hondeá-lu; siempri que no tengas guarrus o perrus, qu'antocis se lo pueis echal. La calidá mala es cosa moerna, pa nogu el condumiu era pocu peru de calidá güena.